Мӯйхушккунак ин дастгоҳи барқӣ аст, ки ҳаворо гарм мекунад ва барои хушк кардани мӯй истифода мешавад. Вақте онро фурӯзон мекунӣ, ҳаво аз дохили фен мегузарад, гарм мешавад ва бо фишор ба мӯй мебарояд, ки зуд хушк шавад.